हल्कू नीलू रंग शांतिपूर्ण और सुकून देंण वालू होंदू। यू आसमान या कोमल धारा की याद दिलोंदू। जू शांति और खुलापन की भावना पैदा करदिन। यू विश्वासनियता और भरोसा से जुड़ियूँ होंदू। यू लाल रंग का विपरीत प्रभाव डालदू। और सबसे ज्यादा सुखदायक रंगों मा से एक माणे जांदू। यू तनाव कम करदू। और बोले जांदू यू लोगों थें अंतर्ग्यान प्राप्त करना का वास्ता उत्तेजित करदू।